woodi machine robot feere ha kampani feere ɓe bo'iini machine may no ha'ni, robot may ɗo waɗa koɗume, ko anndi pat ha duuniyaaru robot may ɗo waɗa, nyannde feere say robot bi say nga ƴami hoore ma ga, min kam mi moy ma?, moy tagi yam?, so diga ɗoɗɗon say robot gan nga anndi shewa goɗɗo un ga waɗi ga bo nga ɗo naftira un ko himɓe waɗini ha ɓanndu ma ga, say nga dinnga biyugo to tunda day huunde ɗo na nonnon ba kaway day himɓe un biyata mi waɗa nonnon, so to ɓe bi a waɗa ka za, to ɓe bi nga nga waɗa ka za say nga waɗa huunde feere ka za nonnon ni har har ko gari nga ɓuri sembe kampani may